No tõtõstõ ma olõ teile väega tenolik. No tõtõstõ ei tiiäq, kuis ma olõsiq ilma tiiq abildaq saanuq. Ma tahtnu teile kuigimuudu taa iist tenno avaldaq vai midägi nigu ti hääs ka tetäq. Ütelgeq, midä a saa tiiq hääs tetäq?